لا الشعر مالوش علاقة بالعصر الحديث بس ال الشعر كان موجود في العصر الجاهلي و كان موجود في الماضي بشكل كبير و على مر العصور كان موجود الشعر و كانت الناس بيرثوا بيه في الماضي و كان و احنا درسنا في ال في الأدب ان كان موجود شعر جاهلي و نثر جاهلي و كل حاجة